Hioko'i bo husiri roiraarei ro spaidaa, ori ii'aa oo'ore pito rukutuhaareboroo pito hura- haareboroo spaidaa oo'ore <hesitation> bo rukutu'oro. Bo rukutu'oro ii'aa a rekorekopita tari'arebohara oiraarei oirau hurarapiu'opa oo'ore oira oo'ore botape bo tape'oro oru roira. Haia iare ukaea heetapita pita oira ore'oo haareboroo haa, uka hori tabiri tahiarei roga'a, a bai kasiba sa o si'ireu spaidaa oo'or boato'oro hiokoi. Hioko'i ibaa hioko'i <hesitation> abiki'si pita teapi'e rebohara hitaka oo'ore bisio ab- ab- roga'a uei o hurarebaa bira hioko'i regaregehara bisio bira heribohara bo tabiriri bisio, heetapita biki'sipita o hurapiehaa oira baubau- haarebaa ro spaidaa oo're oii'oo <hesitation> boato'oro. Ai'aa ii'aa barari- barari spaidaa a biubiupiteea oo'ore boato bo rukutu'oro bararii <hesitation> bo suarii, barari aa a putuhuara biraarei bisio asi'oea biraarei ii'aa a putuhuara biraarei bisio pasi'oea biraarei ii'aa a putuhuara. Bo opoi'oo ii'aa are ukahua bisio heetaapita roga'a pita o hurahareboroo abiki'asipita. Bo si'asi'a roo'ore spaidaa barari bo hori koi barari bo ipu. Ha oiraarei ii'aa a bisioea bisio, are ukahua pita hurahaareboroo roo'ore iiroo spaidaa oo'ore bo tapero'oro uta'aha oru baiha ore'oohaarebo roo boorii ua- ua bi'ahaarepuroo bokari oru roira, ha oiraarei a bisioea bisio, boato'oro spaidaa agaarei bisio- bisio pita eapitea hitaka. A biki'asipita keke- haraboroo bisio pita hura- haareboroo a kukupita uka hori tabiriarei o asi'ibaa roga'a ii'aa bira obataehara. Haia bisio boorii pu'aribaa bo ohopaarei o bira poreea bisioi bopare ori iiraa ta baia, a biki'asipita roga'a abakuapita hura- haareboroo.